No, el deporti es salú i sentil-si bien. Si huera pola lavol de hazel un bien pala sociedá se pue d'entendel el gastu de sustancias químicas, peru pal deporti ni mijita.